أكتر خدمة نقدر نكون فيها خايبة بزاف هي لمعلمة. حيث كتعتمد على التعامل مع التلاميذ الأطفال بشكل يومي، وهاد الشي كيكون صعيب بزاف، ومرهق وكخصو الصبر بزاف، هادشي لمعنديش، وهادشي علاش منقدرش نخدم هاد الخدمة